<laughs> Mi wuuran hono neɗɗo haani wuurdude nii. So ko ñaamete won tan, <hesitation> mi wuuran non. Ana naawi kaa. Ɓii aadama kala ɗo ngonɗaa fu, a tawan aɗe hasindinii yimɓe tanaa en maaɗa. So wanaa ɗun, <hesitation> njaran tan woni ɗun kaa waajibi heɓee.